لو بنكون سمكة ليوم واحد، نختار نكون سمكة دولفين، ذكية، وسريعة، وتعيش حياتها تضحك، وتلعب في البحر، نتمشى في الموج، نغوص في الأعماق، ونشوف عالم ما أحد يشوفه، غير هي الدولفين حتى يحب الناس، وما أحد يضايقة، يوم ممتعع بكل تفاصيله، ونرجع لحياتنا بعدها.